Keresimisi an. Keresimisi ma, <hesitation> dina- dina na- <hesitation> daka bainagwa, da dina helagana tan. Una, dina, na lagani elaom- elaom bona, eha dokom neganai, una hua, <hesitation> hua orena, hua egom december, una bena keresimisi buna, una hua lalonai, eh- <hesitation> d- <hesitation> dakam, emorum. Bena una keresimisi emaim taimna negan itada, da plan idaudia baita karamu. Daka baita hoi, o daka baita nadu, o daidia bemaimu, o unu varavara, bona daka, <hesitation> bese, unu nao hanuai o edekai enohom, dia dan ma beh plenim, laga ia, mui ina christmas beh keresimisi ma daka bokaram. Aina, agwaum baia vasi, beh namo ia namo baoma beh, da vaevae takaram dia hanai hanai beda bomaim, idia dan ma bem- <hesitation> idia, kanai enohom taudia dan, idia dan ma bemaim beda una na namo. Omaim neganai da emui, daka, kohu kohu haidia dan, tauma bema, oida christmas beda, unu gau haidia bahoi madi bame- bame henida ai asi edia, hai ogogami gaudia asi edia, <hesitation> anian o, asi edia kohu, madi bame, bame bles tona christmas na, unana, henie- heniheni taimina, moale taimina, <hesitation> tauma ta, s- <hesitation> gabu dauai enohomu soitaia, nabe keresimisi emaim negan iada bemai- ia- una- una taimi seh ia emailaiam. Unu va- <hesitation> varavara edekai enom, na daka seh idia emailaidiam. Bena emaim neganai da umi da- ia- de- tana ina- ina, dina- dinanai na, dabai doh baita gurigurimu, elaom, da una, guriguri eorem ma baita lasi o, tata baita herahumu, baita o, merry christmas, ehe, christmas namona oi emuai ehe maoro. Nada, unukai da baita hebouheboum, lasi dama baita- baita daem. Baita orem baita laom eda moale gabuna, da eda rumai da, baita daka, baita helai heboumu, eda anian- anian inadu gaudia da benadumu beatomu, boroma, <hesitation> ham, o raisi <hesitation> fraidia o gwarume <hesitation> fraidia, kokoroku ma ekara idauidau ev esupudiam. Odibam nana, keresi- keresimisi dainai una na, una dina na, ma, una ma una dina ta. Dainai unu anian idau eau na dia hanai ni tanohom lagani laonai tanim o las na emaim na keresimisi dinanai. Na dainai na keresimis na iama, lagu, oidam na lagani elaom eha dokom, lagu ura, <hesitation> moalena ta bana keresimisi na <hesitation> iesu ena vara dinana dainai. Una dina na special, dainai, vaevae beh, oidibam na dina na aniani taimina, moale taimina, <hesitation> da, oidibam, hebohebou, varavara, da unu daka evara na lagani lalonai. Namodia, baita moale laimu, dikadia, ma, baita, maino baita karamu, ma baita lalodia boiom toda unan, christmas keresimisi lalonai na itana ma, baita moalemu. Da hanua, program diai, begoum ane abi umui da ma, boheramu, emui, kwara gaudia bohatom, emui ra- <hesitation> dak, kurikuri ramidia ma bokaramu, ma bohepeni idaudiam uniform ma bolaomu ane abi gabudia boha moalem, aibeda rumai ma baia nohom ai, vadivadi ema gaudia ai diaida ma baia moale rumai elaom bona, muida ane boha abimu, emui anian behenimu, emui daka, <hesitation> prais tata ma behenimu emui mavaru dodidiai, emui moale dodidiai badna unana, keresimisi dainai. Dainai na, christmas ena namona na, iana moale taimina. No- <hesitation> badu daka, ununa baita atos- baitadia- baita atodia tabe beh, <hesitation> moale, bainela bona baineha ore. Moale na bastaha dikaia. Ni gau asi andia bana, una dina na moale dinana. Dainai christmas na, keresimis egaum, nana ma, lagu- lagu feiva, <hesitation> moale, dinana ta. Bana nana, iesu ena, vara dinana. Dainai, una dina ekau neganai, <hesitation> oi nada ma, bohegaegaem, daka- daka bakara, una vaira- vaira laganina matamatanai emaim lalnai. Dainai, keresimisi beh, na, daka daka o, e- ela gaudia, unu da balalodia boio. Oina dama mauri matamatana, balao henia bana unana, ia- iesu ena vara dinan dainai na- una mauri na, ma, oise ma, ede bol- bomauri laiatom na lage, toda, keresimisi na, iana ma, mauri- oem- sibom onohom maurina, emu femli, edia maur- mauri, bona iboudiai, hunu, iatodia namonamo, bona ma oidibam, vaira negana- vaira lagan na daina. Dain na christmas na- na, haegogo taimina, bona, <hesitation> moale taimina.